و كان نتليبيرا تروا زور في النهار, نحوس نفوتهم ماكسيموم افيك دي بروش هاكا, كساسوا صحابي, كساسوا لا فامي كصاصوا دي بروش هاكا لي صافي لونق طون ما تلاقيتهمش, مهم هاكا نبروفيطي منه